<hesitation> suise ko ɓebiata kor alpe e yodel hen ana jewtee ton sanne. Jawte non mbaɗooje hitaande fuu e leydi ndii, jawte mawɗe. Taweedee neɗɗo yahaayi nokkuuje maɓɓe too fu, <hesitation> ɗun ka ana waawi sifaade hen.